De aminy amboa ndraiky ra ôhatra zao <hesitation> le fandinihako azy, ôhatra zao misy ôlo ire <hesitation> kikerigny kiva regny de lazaigny fa oe tsisy-tsisy aôdigny. Nefa regny misy mpitsabo afaka magnasitragna mampahivagna ôlo vôkaikitry kiva.